Ny fomba fandrahoana ovy indray an, ny anahy izany an voasako an dia tetehako madinika. Dia <hesitation> alefa anaty menaka mahamay izany an, dia atao frity. Dia <hesitation> izay. Endasina amin'ny menaka mahamay izy izany an, andrasana elaela ao an. Rehefa mendy tsara ilay somary menamena tsara iny ny lokony an, dia tsoahina amin'izay sao dia may indray. Dia asiana sira amin'izay izy rehefa tafavoaka avy tao dia matsiro tsara!